हुन्देनवा क उअ जुन हमार सङहतिया सङहतियावक बारेमा उअ कथसाइ इचिका बिनडौल बिनडौल टिपिका टिपणी भेलइ उ बाटवमा झगणा पर्लाई । जसने हुन्देनवै कमवक बारेमा झगणा पर्लाई । तखानही त तुइ एउठा समझदार मन्से हखके तखानही उअ दोसर सङहतियावक फेरी त सम्झावे सकताही । कतौकी उसङहातीयावक कमिकम्जोरी तोर सम थाह हलौ र उ तोर सङहतियावक कहवा गल्ती बणै <noise> कहके फेरी तोर थाह हलइ । तुइ त डौलहिसे सकताहिनत हेन्डल करे । कतौ तुइ पाछा हटलाही हुनुका के तुइ ओसकन हखे देलही । मोर पो हैने थाह हलाई त एसनक ओसनक उ बतवमा अ मुइ बिचमा जाके हेरही ता मुइ हैने डौल भेलही ओकर यागा । लास्टमा सब तोर थाह तु फेरत उ बतवमा हेन्डल करे सकताही हमार सङहतियावा हुनुकर बारेमा एसन्क ओसनक उ कमवक लागी हेरही ता कतहर बिन्डौल घाटए घटना भेलइ । एखना जाके हमार अ कतहर फदकके फेरी हमार गार्ह हखै बणही सोचहिता तुइ फेरी त उ बतवमा डौलसे हेन्डल करे सक्ताही । अ <noise> तुइ हैने कर्लाही मने <noise> हेरता एखना पुरै बिनडौल हखले जाइ हखले हखले जाइ बणै हमार उ समान्ध तुइ दौलाहिसे करे सक्ताही उ हेन्डल उ बतवमा ।